Tohota, nala, basaya, iha, dulana, huluwa, burala, etefa. Am tamraifi fimleya am tak'em lei baula maun, <hesitation> am tala tohota maun, am abukbala, tamraifi meun, am bolu, am boluman, am sifala sifala, am lahua, sihes titilau amra ufayara'e amano. Am refni le sei sehum am ref- refni sei sehuman nainim layam ai, amai lolohuk sese siburaisin ailan toti meun, se ese lauhuan ham hakales sia hamhaklai tula, leota tamraife meun, am fala ra ra ot tohot oli meun am ese amlau, leu amtu amra aife meun, hamesa foili leolai amboloho tohoti meun ham muan amra ufaya. Am kuna lolohuk am eses leolau lolohuk. nala maun, am am tak'amle huan am talaho nala maun am bolu. Tuamraifi meun, am ese, am bolu jadi esin meun, am eselaw, am lip amra ufaya maun, am hil kana buba mahehelloy, tu am bubaloyo, am una leoloto, am suba amraifi se ese rai meheloiwan, am unara am lip am lip amra ufaya maun. Am tuam raifin femleya, am tala esan basaya maun, am ese hellay, am unara isin dudur kini meun, luman am hunani amra us usem, humana munanan amra <hesitation> aparha am newe am newe leke, am una sef tu amra afe meun, amra nenes seya seya amra huma nainim, am lohuk am falasefu loura hola mahun, am tebu bala am karja lohoukra. Antam raifi am am tatallohuk esa ne iha maun, abuaklau am una lolohukra am una baluta tuam refneini meun, am nara katale meya, am buba am bubas am buba amra efnaini mese esa lafoli. Sesafoni amra ufaya am- ra tubona maun, am una ra baluta, am una baluta sif, tu amra ifmeam, amsu am fala, balara, taisa maun, am salok am saira am law saira am law, sabalaw, amra ufulusna, amra hifneni siasem amai. Huluan am- am raifi am tala, am tala buklaw, am buriki, ato amraifi mesifala lawfaya, am rayani arawini, malaw am leya am ofo am ofo mesala marifneni, si hulani wasala maun, si hulani amra yanani me'a kunaira kunaira harasa rwanani me holo, kulu anin, kulun maun kulun mau bunan imota, buna esa saja.